عادي طبيعي الشغله انو نعيش بلى كهرباء يعني اجدادنا ما كانو عيشين بكهرباء بس كانو قغيبين من النهر والماء متوفر هاي اهم شي اهم نقطه لان ما نطيق نعيش بدون مي والمي يعوض عن كهرب مثلا ك تبريد ك بروده ككذا كالهوا اللي يجي من يم المي تنام عالسطح او شي الهوا اللي يجيك من المي هوا طيب هوا بيغد افضل من ما تعيش بعيد عن المي